Ät este muspa't que mojsa ijtu ote tzame, jenä ijtu äjtyäjne'k, zoque, jenä ijtu este maya y jenä ijtu tsen tsental, yyy jenä ijtuuu estee jutza'ke nyäyi jetäää est.